كنفضل نكون كاتب مشهورة، حيت الكتابة عندها واحد القوة الكبيرة باش توصل الأفكار والمشاعر و الأحاسيس للناس، وهي فرصة باش نشاركو الرؤيا ديالنا للعالم معاهم، وهي <hesitation> كتبقى لها أتر كبير في الحياة ديال الناس حتى من بعد فاش كموت الكاتب